Nahazo ny fahaleovan- ten̈a ny taminy Espan̈a kà zen̈y Kolombia taminy <hesitation> taminy roapolo jolay arivo valonjato amby tôno zen̈y. <hesitation> Nandritry ny tôno maro de nanao hetsika mba ahazoana ny aehazoana lide avy aminy si^mo blivara zen̈y fa zey rô vô nahazo.